enyɔ! shigbe eʋudodo nene, eʋu yi ne nyɔnu ne miaŋtɔ, mi be eʋu ya ye nyɔnu ne miaŋtɔ le miabe kɔme, ye miaŋtɔ mi be miado. O ne me le nenemao, ne nyi bɔbɔʋu e nyia, eʋu yí ne nyɔnu ye mi be mía doa, <hesitation> eva vana eme be, mí tsɔ dona dzidzɔ ne eƒe loo, alo pacques. ne ƒedzi ɖoa, mi ƒona nenema ƒeƒe ʋu. Ne gbanyi bɔbɔ be ʋu enyi tsã, ne mi va yi do ʋua, mi va ɖenɛ tona. Ne mi ɖe toa, mi ƒone le eƒe ɖe dzi loo alo mi ƒone le pacques dzi loo, alo azã ɖe kpo, ne gbe sɔkuɖe mia ŋ'tɔ kpoa, mi ƒone le dzi. <hesitation> agbadza ya, enyi ʋu ɖea, eku be ʋu ye. Ne nyi be ameɖe kua. mi tsɔ vayi dɔna ŋu ne nenema ƒe be amea. Mi me, mi me ƒona agbadza kpo ɖe dzrodzro nuo. Kema ŋ'ɖe ye dzɔ ye mi va yi ƒona agbadza ya. Vɔ be nyɔnuʋu, bɔbɔʋu <hesitation> mi yɔnɛ le fiyea be atsimɛʋu. Eʋua ɖewo li nyi bale. Ɛhĩ kãtata be jeux wliwliwoa ehĩ, ƒedzi kudo pâque dzi mi wɔna nene ʋu ƒe nuwo. enyɔ shigbe eʋu be côtewo nenea, taʋugã etabugã nyi ʋu ɖe ke miatɔwo gblɔna ne mi sã be, enyi ʋuɖe nyi amegã me ʋu. Ne kafla ne ameɖe bu tsi gbetsimea, ne, muse o gblɔ̃na be agɛ bu ame agɛ bu ame. Ne ameɖe bu tsi gbe, eyi agble koa o be eva yi bu, ne eva yi bua, taʋugã ma yenu o nɔna do atsi le aƒeme kpoa, amea sene le gbemɛ nya be, fiyea gbedzi yi nyi ye de eya. Kpoa e nyɔna vana. evegɔ̃a o gblɔna ne mi be, ne efiɔ ɖe li, enuya dzume fiɔ ɖe li, ne enyi be edza fɔ̃a, o ƒona taʋugã. Ye amesiame nyana be, Edzufiɔa e dza fɔ̃. Ye nyina taʋugã. <hesitation> ɖoɖoŋ ya, ezu: tsaba, Sakuma. tsaba sakuma ehĩ ye be ʋu ye nyi. Edãwo vodzu wliwlimawo ye nyi dã vodzu kewo ƒona me mawoa ye nyina ɖoɖoŋ ma ye o nɔna ƒo. Nyɔnuʋu wo ya nyi atsimɛʋu a nyi bɔbɔmeʋu ɛhĩ, etsã nyi eʋu ɖe keye mia ŋtɔ mia do. Ye mia kɔ kpɔna dzidzɔ. Voa ablɔmɛʋuma ne mi yɔ mí lema enyi nyɔnuʋu eʋu lɔgbɔma, o gba tsɔnɛ tsɔ yina ɖe woa nɔvi, kafla ne woa nɔvi ɖe wo tɔ ɖe ku loo ole hame alo woa tɔ ku woa nɔ ku alo woa ŋtɔwo kua, o gbava yi ƒona nene ƒe ʋu le tsɔxɔa me ne amea tsɔ dona babayi na amekukua loo. <noise>